اول حاجة خيط -خيط <hesitation> ديس بتاعي سقوه من تحت لفوق، <hesitation> نعمل عقدة بسيطة نجمع بين الطرفين نربطها عقدها مزدوجة، باش ما تنحلش بسهولة، بعدها رابطة سمحة ويبقى عندي هيك ربطة سمحة <hesitation> بمنظرها حلو.